La lampadin-a përché a funsiun-a a deu avei ën fil ëndrinta culegà a üna linea eletrica, cust fil a së ciama resistensa përché a deu rezisti cuand a i ariva la curent, cuindi cuandi ti zgnache ël butun la curent ariva e a fa diventé rusa la rezistensa e cuindi a fa lüce e anche calur